Isikiti ilonaidog nusi saeagalag ika kedafi torotakani kombogon, fa tamatimlog adlatero <hesitation> sujikigon fa adler, gotagon fa dakwalog adlatr, folkon fa ladlatr, jibnagon fa ukirtir, <noise> moraba hadlatr zabadigon fa ukirtir meshigon haukirtir talajal hajendafi kangoni kabideko oielog idekog kabidek itirdesilog iderkoga adlija fa ukirtirtijero.